Ruido <noise> Amo quihtoua, miztmotlahtlailiya que yeh itcomopiyalia mochachantzin Tah cacerolas de aluminio noso yah non de peltre? Tah, tah de alumino. ¿teh quenih pusunih? tla ya cah, quitzoyonia Inon Marce ya quichehcheuatiu casviela opa quicuipatiu uaxeh pero non yopanoca ica licuadora, <hesitation> <noise> ajan todavía no ya lo guarde mi carne en el refri, traje dos kilios porque